<noise> Nguma, <noise> ebiri, isathu, ini, ithanu, mukagha, musangyu, munani, mwenda, ikumi, kuminanguma, kumi nibiri, kumi ni sathu, kumi nini, kumi nithanu